प्राथमिक उपचार किट लै नान्नान्गो एम्बुलेन्स भनेलै भयो । अब उसैतार काइ चोटपटक लाग्यो उस्सैतार केइ उपचार अद्दो पण्यो भने फस्ट <hesitation> प्राथमिक उपचार किटका काम मस्तै हुनाछन् । जस कसैगी लागि हिट्टाबाटा <hesitation> हातगोणो काट्ट्यो गोणो मण्क्यो अब मुन्टो खाइयो झाणो भ्यो ब भै भने <hesitation> त्यो प्राथमिक उपचार किटको काम आउन्छ । अब माइसले प्राथमिक उपचार किटका तै नानो तिनो झोला हुन्छ ताभित्रैना सप्पै किसिमगा औषधी हाल्या हुनाछन् नान्नाना अब मुन्टो खाइएगा भया ब भएगो झाणो भएगो औषाधीहरु लिया हुन्छ । अब ताइना अब हातगोणो काट्ट्यो मण्क्यो भने तैगी लागि लै चाइने सामान औषधीहरु लिया हुन्छ । अब उस्तैतार कसैगी माइस <hesitation> माइसगी लागि चाइयो अस्पताल पुग्न सक्ते ऐल तैबेला <hesitation> पुग्न सक्किने जसो हुन्न भनेपछि तै प्राथमिक उपचार किटका सामानले मस्तै काम अद्दछ । तैबेला <hesitation> त्यो उपचारगा तनि सामान भैन्झाइ अब कसैगो <hesitation> उस्सैतार हुने अस्पतालगो खाचो लै भएइन । आफ्नो उपचार आफुइगी चाइया सामान त्यो आफ्नै हिसाबले अर्न सक्किने भ्यो । तैगीलागि अस्पताल कुद्दो रे डाक्टर कुद्दो लै पणेइन । एम्बुलेन्स आउला भनिबन एम्बुलेन्स लै कुद्दो पणेइन । अब नानो तिनो <hesitation> आफ्नो हिसाबले उपचार अरिबन हुनेछ भने तेल्ले काम अद्दोछ ।